Elimu nivu mshia kwa jamii ndute mndu mtiri kwasabu hata kola ubwabwa ndulime uvimiki soma vo kwa hio elimu ni mndo kishakuwa jami kwa sababu ye kufanya kwayo kwa manya iva nyata na maisha veisha said kuliko tulia hata somie, nduvum atorive zuwa tishwa badi mtiri ehh mtiri kwasabu enda handoli emanya nanga bauchimbwe eti kisa kwamba eta hospitali ana wuiya kunufu kwasababu yezshi soma vo kwa yula ni utiri kwayo wasoma mndu ala luweva wekia ehh